Woni jirsunii aninii tende irfedai. tenden hinmioti aminen, aminen ishin diko cholea yeden afia cholea, duum silaate sunum nyaadai. kuniinen machungai machunga cholea, amootu tendum sun lila irnyaadai. mara biriamuu amootu wiki kas mara ak afuri unum nyaad sila